الصينية, خاطر إنها معناها متعددة اللغات بكل تأكيد, <hesitation> عندي العربيا, عندي الفرنسيا, الأيطالي, توسكي ديماتي بيان معناها اللاتان, شويا إنجليزي, لانها اللغة الدولية, علشان يبقالي حاجا هكا من قارة أسيا, وكل الليو ماذا بيا, الصينية, باش أما الواحد يكون البلوت على قاعدا صحيحا.